Inichi ya'a <hesitation> ya'a kuií, ya'a yixi, ya'a <hesitation> chilito kuií, taka ye naá nanɨꞌɨso ye kua'a comidaso, kua'a tia'a u've kua'a, taka ye na'a nandɨꞌɨso.